सिल्वर धातु के नाम छे रंग उजर रंग आय। सफेद रंग से बहुते तरह के विचार आ सके छे। जैसे कि शांति के शुद्धता के परिचय देवे छे। बहुत चमकीला चमकदार होय छे सफेद। रंग के पसंद करे वाला के बारे में कहे। जाय छे की उ शांत स्वभाव के होय छे।